Abaye balahuelubho wa ole nolahin obakhue erowa uwiyan sobohokpor, ole aya kpemhin <noise> uwemhanmie bakhue uwo yansabo kpemhin eni ebakhue ni ole uwe khianya kpemhin <noise> uwe yan-yahokfon, emien egesoeye bakhue kpoto <hesitation> yahe napper nuweyabhie iyanbare ebawe yabhie, uwo bhe mu, uwe bhe hole uwi bhe he ebawe ya ghi ode ebhe yebauhue inonihia <noise>